Pēyu ne tɨkuée i né kade chuun ñú kadá dɨvɨ kakakuntée dɨkɨviꞌí ve kādā dɨvɨ kanakāꞌnu ñu ñaꞌa ñakata ntéñu ne thí an kade chiuꞌun ñu tɨkué ū vi te ñdɨvɨ tɨkuée ū ne kade váꞌa ñu ne dɨvɨ ia kakuáꞌa chi ñaꞌa tuví i dɨvɨ kuīꞌñū ci te dɨvɨ nē kuii u neé ñaꞌa kadiáꞌvi xí i kañoꞌnu ntixe ne tɨkuée u ñu itun ján ne puēsni a kastīche ciá ne dɨvɨ kākuáꞌa ña né tūxáa ne tuku dɨvɨ stidi sēꞌní ñastii pues ñú né kade chiuun ñu neédɨvɨ kaye ñú á ma ñaꞌa ña katanténgu a dɨkɨ viꞌí o dɨvɨ ñaꞌa ñaꞌa kikáxi ñu ne í kā kantachi ka fee ne niꞌna ngachingá ninaañuitu tɨ kué i kada chiuun ñu.